Mu nɛɛ abbaa ao loo ma zunh be ronaso tawɛ a we, ho loo bun ha'iri so to bun ma zun.